S’avi a essiri sempri prudenti nta l’usu di li nfurmazioni genetichi. Li liggi hannu a teniri in cuntu ca lu patrimoniu geneticu di ognunu è differenti da chiddu di ogni autru e nun si pò cupiari. In ogni casu, è certamenti opportunu usari li nfurmaziuni genetichi quannu lu dumanna la liggi.